نتمنى نتعشى مع عليسا المرأة الحديدية شخصية هامة برشا في ال-التاريخ التونسي آآ وشخصية عظيمة برشا هي اللي قامت ببناء آآ مدينة قرطاچ آآ تعجبني عليسا برشا على خاطرها ذكية برشا ونسألها برشا أسئلة كيفاش كانت عندها الچرأة أنها والذكاء والدهاء أنها تبني مدينة قرطاج وحدها.